aku rantang daat ngasang liko, <noise> ai liko eme akit ata ngance sampe bara wai bara lime. Ai liko ho do daat racun one mu'un hia eme lako kole rantang laing kat lite eme lelo kat lite rantang laing apalagi eme akit hia, nggitu kole acu. Aku toe ma danga senang acu, ai aku olo perna akit le asu du lako aku mai ked acu ho akit, hitu tara toe ma nggo aku senang keta ngasang acu. <noise> agu <noise> toe ma senang lipang, lipang ho laseng ne ngo ket one mbaru dite, cai one mbaru dite gah toe ma danga ita'n lite, langsung akit kat lime dite duing tong ga bara lime. Hia kole gelang losi'n ne mena kole kudu'n lite hitu tara rantang daat aku ngasang lipang, nggitu kole liko, ular, acu.